وليش لأ إيه أكيد السلام العالمي ممكن إذا كانت الدول تعاونت مع بعض وحاولوا إنه يحلوا المشاكل اللي يواجهونها يعني إيه هذا راح يحتاج جهد مشترك وجهد كبير وإنهم يتفاهمون وإنه الناس تتفاهم مع بعض والثقافات المختلفة هذه يعني تتفاهم بس راح يكون في سلام.